<noise> Laha am Cap sy n manodidy azy eo; <noise> da toes'andro antonotony gn eo mediteraniania zany. <noise> Fa la mandeha megn'atsignana da toets'andro trôpikaly. Izay gn mifandimbidimby ao.